ثقافة الولايات المتحدة متنوعة بشكل كبير، كونها مكونة من العديد من الأعراق، يعكسونها على الموسيقى والأفلام والرياضة والأعياد، زي عيد الشكر من أهم الأعياد اللي يحتفلون بيها، ثقافاتهم متعددة ومتنوعة.